Tsy haiko aloha ty fomba fampiasà aspirateur amy fomba mahomby amy efitrano io satria raha mbo tsy nampiasatena ndraiky zao sady tsy de mahita olo mampiasa azy loatsy tena.